<hesitation> Magnano akoa e fizakà zany, izy ty moa zany sy f - fiz- fizakà isake- isake firenena sa isam-paritra, magnano akoa e fire- fizaka isake firenena zao an: misy zao fizakà malagasy, da misy gny fransay, da misy e zakagne sonoa, da misy e zakagn'anglisy, da misy e zaka rosiagna, da misy e zaka m <hesitation> maleziana ohatra, da misy zaka arabo.